Nagnotagny ny mpanamboatsy azy i ka nanao an zao hoe: azafady raiky, ino loatsy gny raha nataoko? Ino gn'atom-pisiako ambon tany toy? Ia gn'Endriko? Ino gn raha ataoko zao laha miala aminao eto aho henany zao? <noise>